कुकुरुन्ले एक अर्खासित कुराड़ी गद्दाकी भौतै तरिका आपनुनान, जसो खुसि भयाले पुछौड हल्लुनान, भुक्दान, तसो गन्धकोलै प्रयोग गद्दान, रिष उठिग्या पुछौड लुकुनान ।